ट्रॉम्पेट में नया जमानान वाजानने चीज बोन गई। पहले सब चीज़ोंने अलग अलग महत्व अथलो। हैं छे के यू ट्रॉम्पेट आई गयो ते तबलोली वाजान ले। दिसरा डोमेकडान, तसलीच वाज निकालने वाज। चीज़ सब हैं हयोत काम कर देते हैं, मानसे करे काई। मानसेन कामों नी रही हूँ। ट्रॉम्पेट ते मारा हिशाब ती वारू चीज कोई बाकून। हैं हर चीज ते हेर पर बोनी गईते। दिसरा मानसेन नावी रूजगार बंद रही हूँ। तीना काजे जो ट्रॉम्पेट बजाडता नी आवे थे। पहले छेती, हलाकि मजुत ते तेर मात आवे। ट्रॉम्पेट मा मेथे ते मेखे ते नी लागे। परमपरिक वाद्धी वंतर जो रोगे, तेर मा वजाडने में वारलो अलग एहसास रोगे।